اجازتي المفضلة أعتقد هي عيد الفطر ، لإن عيد الفطر <hesitation> عيد إسلامي وأنا مسلمة ، زائد مش بيكون في بصراحة <hesitation> كمية المهام والحاجات التانية اللي احنا بنضطر نعملها في عيد الأضحى ، لإن عيد الأضحى بيبقى عندنا أضحية ودبيحة فبتاخد وقت ومجهود كتير إنما عيد الاضحى عادة بيبقى <hesitation> خفيف جدا وعادة بيبقى في عيدية فأغلبه مميزات بصراحة فعشان كده بحبه